Ndeyú tekóo, tekóo xin tí xhiki ño kidana kuena tíkoo xá'a xhin tí xikí, kidana molé koño kuna xhiadí. <noise>